Misaotra e! Faly fôgna zaho kofa ake anà. Satria anà mahay manambitamby anahy e, hé hé. Na misy raha tsy tiako regny ka raha regniko e, afaka tampoka aby alahelo agnatiko kofa mahita anà. Misaotra betsaka.